لو كانت عندى الجدرة <hesitation> جوة خارجة يعنى ممكن إختبار جوة خارجة واحدة لمساعدة الآخرين كنت بختار جوة الشفاء الفورى، هذا الجوة بتكون نعمة كبيرة لأنى أجدر أستخدمها لعلاج الأمراض والإصابات سواء كانت بسيطة أو خطيرة، السبب اللى ص-خلانى أختار هذا الجوة هو أن الصحة هى أهم شيء فى حياه الإنسان، عندما يكون الشخص مريظا أو مصابا تتأثر حياته بالكامل.